E fantako zao raha misy tasy gne tapy ka tia ho diovigny, da alogny agnatin'e rano aloha, de alay rano, savony agnaty koveta da alogny amignao, de kosegny zany de refa voakosiky sara io avao ame fotoagny mahadignidigny da afaky e loto gn'ame tapy.